اول شي راح اجيب الزر، ثانيا ايي- راح اجيب القميص و راح اجيب الخيط ويا ابرة و راح اخلي الخيط ويا الأبرة داخل الفراغات الموجودة على الزر، و اخيط اي اخيطهم بلقماش او بلقميص.